Hee, gyíŧi ma nyaanti gimanda, yaa gíŧi mbúŋ bégbà nyaant gimandi ma. Ndu uyaa mo, gyíŧin giinji gtahla, unan yaa gíŧi gimbol, ndu uyaa mo gyíŧi binbol bogi. Bég gí, bsiifoo bsiifa, he bégbà gyíŧi gimbuli ma ndu uyaa gyíŧi gimbol. Umada tuugni síŋ, umada tuugni júble, umada tuugni jarad, he umada tuugni, <hesitation> jarad, he bégí gyíŧi binbol. Ndu utoo mo a gyíŧin giinji gtahla, bég ma fana bigi ma nyaanti gimandi ma, umada yaa múgur he ngi yaanti gimanda, he umada yaa núndi, he nyaanti gimanda, he umada yaa amende, he fana nyaanti gimanda, bégi nfúrri gimanda. Wi ma binyaantadi gimandi ma, wee mbúŋ bàa ma we gí nfúrre, yaa ngeta wilooli wi. Giwéli fana bégi nyaanti gimanda, gidéeyi bógi, bigolla bógi begi ngi yaanti mo uléey. Mee bigi ma ntuugin bo, bég ngi yaanti mo gimanda, bari wi ma binyaantadi wee gí binan womte. He ghayi fana, ghayi ma bâgaadna bo, bég fana nyaanti gimanda, bég ma fana ffomte fee fi binto gegena. Gyíŧi mbúŋ gaaji ma, ndu uléeyi wi uu tti biiŧabà, uléey, we biga a ɓuu, njali ma ubiiŧam bo júble, uu tti biiŧama uléeyi aga yóbde. Han síŋ ma, yaa uu tti biiŧama uléey aga yóbde gimandi gitídi ga antéyi, bari wee ma undúbadu gegin wii woma, wee wi bintóodi júble.